Si, tenemus por exempru la presa magra, los frutus secus, la quinoa, las lentejas o las espinacas. Ave, afinal tolo que tenga proteína pos ayúa palos músculus crecel i sel más huertis. Estu sí es ciertu. Si no comis proteínas pos los músculus se quean más finus i mas debis. Assinque quiciás que tenga to'l sentíu el sel onívorus i tenel que matal pa comel una poca de presa.